Kwan kwan kin b'an kumplir jnob' kin b'ixb'ej wiib' ruk' maariachi si njel ko'pnik wu wxq'alob' e wa'chi' kinchuknik wi' wa'chi' kinyaa wu tziij chi, chi chi nk'ej ajk'lob' nk'ej alumno kundo xtib'an kumplir jnob' pues xtin k'amb'ik pastel xtink'amb'ik e kaab' xtink'amb'ik agua njel i jun mariachi para que xti'rb'ixb'oj feliz kumple años.